Ny fomba fikarakara na fomba fandrahoa lozy koa zashy <hesitation> sasa eka nania anazy ka, zay izy vao arosaka anaty vilany izy da asia ragno, da atokognao ame fata igny izy, da hitetegnao evao sy ho ritra izy, <hesitation> ritra izy da hitegnao malemy sa sy malemy raha mbola sy malemy izy da ampia ragno ndraika da diasagnao ho ritra koa izy, raha mbola sy malemin'ny igny izy da ampiagnao ra- ragno ndraika, dignasagnao zashy izy ma- mba hampalemy anazy sara, malemy amizay izy va haninao gne fangarony, tapatapahignao tamatesy izy ame dolongo igny da agnignao sôsy izy da asiagnao sira, afaka asia jumbo avao koa hoan'ny zatra mampiasa anazy, <hesitation> hay hagny amizay izy avy eo.